Onra dukujan saxsofón kuda nguan landa tediko ju ndanda iin ndengue uno tujun ndajan mengue vinii ngo ngo, este de completado sonido ké ña'a denduku nduu, dakuan ndaka ninuu ndajuan mkengue ian kuen ndajan men ndajan meian nunka ya'á keñun me'en nuña tedii ka nunnga, ndaguan niken ngun kudín nde ndekeñú ndá, ajan ndakua ni yugun tuñade tunguan, niukada cuenta kudujan njun niu yenió landará ndoten vinii, ñee sonido há ndelandá.